Wodi nafu sosai amara sobiraɓe daga koh hatoi, julɓe, haaɓe, roɓe, worɓe, mauɓe, famarɓe. Hanii amara pat komoi ɗon mari ɓotemon nyande fere, komoi vallitite